تۄہہِ کِتھ کٔنۍ چھِو پننِس ذہنس منٛز پرٛٮ۪تھ چیز زِ تۄہہِ چھِو أکِس نظمہِ منٛز لیکھمُت۔ اتھ چِھ واریاہ ٹیلنٹ ضرورت۔